א טאוסטער ארבעט אזוי, מ'לייגט אריין איין ברויט, צו צוויי, צו פיר, און מ'פלאגט עס איין ס'ווערט זייער הייס, און די ברויט ווערט טאוסטאד.